Le montra ndraiky misy amle agnatiny ambanimbany ary misy môtera zay aveke izy mande pile fa tsy mande courant, mande pile de <hesitation> amin'ny agnivo amizay kny agnivo amle party hita regny igny ndraiky misy misy ino ma izy ty e misy karakarazany kakakakazo madinidiniky fa izy tsy kakazo fa kara hoe vy vindraha madinidiniky magnôndro o- magnondro minity, magnondro tierce, magnondro second izy kôfa feno feno, izy kôfa alohan'ny hagnagno izy ampiadivina amle lera tegna le lera marigny malôha izy fa tonga de mande hoazy izy aveo.